Mandeha hongora no tegna tiako satria amin'iny ah afaka afaka mandeha amin'izegny tany handehananao anao sy reradreraka fahatany, fa raha ohatra hoe hiazakazaka zany anao ataoko angamba sy ampy un metre foagna anao de efa reraka.